E jun ya' pirtza'm jun rii', he k'o kunb'aliil reen xapa' xa' qalaq'a' wuxu' he kunub'al re wural chipaam qakamoon he k'o jab'ek he kunub'al reen, jun ya' pirtza'm jun, he otz he kitij limnax he kiya' he chu' q'a', kipaq'patsisek, kitzaq saqa'n he jun kitzaq saqa'n anxox rik'in wuxu' jun chek chetaq, ela' otz re jun ya' pi qatza'm xaqara' otz li nikyaj chek kunub'al che kik'iyix pi taq jaay he kunub'al xaqara' lara' ke k'o kirpatnij, k'o ripatan, kajrisukb'a wa qakojon, xapa' he chich junaab', wa re'j, u ch'ite'n wuxu' nee', he rajawxiik qeqjiyij qakunb'al, xa' kela' he kajnemtajtaj wa qajiyijt qakunb'al wa qatijt jun kunub'al rii', kajnim qas kajnimtajek, y k'ax chek qakunxiik y jun ya' piqatza'm rii', rajawxiik qachijij kiib' rimal he wa qechap ya', o qatij jab'al, u qatij teew, ke kipe jun ya' pi qatza'm rii' k'ax chek riliik, xa' rimal la' rajawxiik qe qakuch qiib' che kenejeel jab'ek he. He raxq'ab' la', xa' kela' he qast qajyab'nek, y qast kik'ob' jun ya' paqatza'm rii', rimal k'ax, k'ax jun yab'iil rii', he rajawxiik ke qatij he renejeel chek kunub'al, xa' kela' qajsuk'b'ek wa qatijt he qakunb'al, ke'l taj, ke'lt jun qaya' pi qatza'm, xa' rimal la' kinb'aj he, xapa' nawa' kiktij he jab'ek ya' piktza'm rib'e' he rajawxiik kajb'ek pi jun nem jaay kununeel wuxu' qaraqt qakunub'al pues kajb'eek xa' kela' kajta'ek rimal kununeel re jun nik'yaj chek tinimet, re kikya' qakunb'al kikb'an jujon taq he tz'onoow chaqan xa' re ke kela' qajkita'an, wa qaqb'aj taj, xaqara' k'ot kita'w qeen, he kipetek, kipe jun yab'iil y ke'l taj, y ke'l taj xa' rimal la' ke kajch'awek, qaqb'aj, qatz'onoj renejeel taq he kik'in nejel taq wunaq xa' kela' qata'tjek re kikya' jujon taq rib'ixiik chaqan chewa' rajawxiik qatijan wuxu' kiraqtajt kik'in xa' q'alaj kikb'anuul jun laj qawuuj re kajb'eek pi nik'yaj chek he jaay qalaq'a' jab'ek qakunb'al chila'. Xa' kela' qajta'taj alnaq, wa qaqb'an taj, kajsuk'ub' taj, y xaqara' wa k'o qachaak u k'o kajbeek wii', rajawxiik qakunaj qiib' xa' kela' qas kajk'ob' pi qachaak, wa kajk'ob' taj qast he otz riliik ewa' qas he kajb'eek pi qachaak xa' kela' he otz b'ala' qab'anan, otz qab'an che qachaak, qaloq'oj qachaak, rimal he rajawxiik xa' rimal la' he qaqkunaj qiib', re jun ya' pi qatza'm rii', k'ax cheqe qenejeel li wunaq kipe wii', rimal jun teew y rimal he kirk'ax riib' li q'iij xaqara' li teew, wa k'o poon jab'al ela' l kirb'an k'ax chaqan ela' l kiretsaj yab'iil xa' rimal la' he otz he q qana'n, qatij qawaay, qas otz, he qatij qawaay, wa qatijt qawaay he xaqara' he qajrichap jun yab'iil, kajrichap jun yab'iil, k'ax chek he kajkuntajek rimal jun ya' pi qatza'm rii' kirya' k'axk'aliil qajlom xaqara' he kirya' q'a' cha qiij, wa qaqtijt alnaq qakunb'al, xa' rimal la' he wa k'o taq ak'alaab' e yaab' wuxu' re'ej wunaq rajawxiik qajiyij qakunb'al, xaqara' he k'o jaljaq taq kunub'al. He laaq' qaqe qatijan o laaq' qab'anan chewa' kikya' ribixiik qachalaal chaqan, wuxu' he el nimaq taq wunaq kununeel, e k'o jab'ek chipaam hel li jaay kununeel, era' he qajkita'an xapa' chech q'iij xape pi q'iij o chaq'ab' qajapanaq qatz'onoj lera' he qaqita'an kikya' rib'ixiik renejeel li kunub'al re qatijan re jun ya' pi qatza'm.